Azafady roahy, mba afaky mivola moramora va lahy nareo, mba tsy hikorakorake, ñ'antony fotony, ñ'andro fa haly, ka andro haly ity le mba mivolaña moramora nareo rañandria la azo atao, laha azo atao lay la azafady, fa ñ'andro hale, nareo mbo mivola maré, ka laha misy ñy mpangalatsy moa lay tafihin'olo tsika ka manao akory, aminy ñy volanareo maré, tsy mety vo atao ambanimbany toy?